Wonn akhan tunen won ishin inamaa kharkharthiii yaani dhib yaani berre akha woo ith jefethn wonn akhana than ith jebiftha wonn atin woth gurethe berre tokkit ishin wonsun khulii ufthi futhee ufthi jebifthe yaani bere space ghudio khabdhii dhub wonn akasisun inamaan kharkharthiii dhub wonn akhanathun ishin wonn dhansaa hamtua wonn hamtuamu wonn Lilah dansathi won ishin akasitif